Fomban-draza a Indonezia ao ny wayang. Io zany da tsy ino fa fampiasà ny saribakoly sy ny hira ho endrim-pankalazà. Da <hesitation> misy koa ny nyepy izao. Io zany da andro raiky manoka i io, natoka natao fialan-tsasatsy mangitsy tsy misy mahazo miboaky iaby ny olo.